सबसे पहिला त यि महगाई जमाना मे सब आदमी सब काम करेला जोन अपन जिवन यापन के लागि <hesitation> पैसा कमावेला । ओकरावा मे कहियो कहियो छुटी मिलेला त ओकरा घर परिवार के मिलके सरसंङ्गितिया सब मिलकेछुट्टी मनावेके योजना बनावेला । यि योजना के कारण से आदमी सब एक ठाउँ से दोसर ठाउँ मे जाएकेखातिर, रमाइलो करके खातिर ऊ सब पैसा खर्च करेला जैसे कि अखुनता समय मे आदमी सब पिकनिक रमावेला, केनरो कौनो ठाउँमे जाके रात वितावेला । सर सङ्गतिया से ले घर परिवार सब मिलजुल के एक ठाउँ से दूसरा ठाउँमे मनोरजन करे खातिर योजना बनाएल जाएला आ छुट्टी बनिया मनाएल जाला । छुट्टी कहियो कहियो मिल्ला के के कारण से आदमी सब ऐकरा भरपुर मनोरञ्जन लेबेके कोसिस करेला । जौन छुट्टी भरके समय ने होखेला । यि कारण से आदमी सब अपन दुख व्यस्था सब जौन दिन दिनेके बोझ रहेय ऊ सब घटेला । <hesitation> ओकर काम करने तन्दुरीटी हेखेला । यि कारण सब से आदमी सब हरेक छुट्टी मे कौनो न कौनो योजना बनाएके एक ठाउँसे दुसरा ठाउँ जाके रमाइलो करेले, पेसो मस्त खुवी मान्छे खर्च करेला । यि तवर तरीका सब प्रचलित होसुलबा ।